דורך דעם וואס די האוז, די פייפ איז באהאפטן פון איין זייט צו א טעפ, פון די אנדערע זייט איז עס אפן, מען צינדט אן די סינק, טעפ און די וואסער פליסט אדורך דעם פייפ, דעם האוז און עס פליסט דארט אדורך ביז עס קומט ארויס פון די אנדערע זייט.